أحب إن يكون في زيادة في الوقت علشان لو في زيادة ف الوقت هيكون في زيادة ف الانتاجية وزيادة ف الانتاجية هيحصل من خلالها زيادة ف المال ، فهكون في وسط الاتنين ، بس أهم حاجة زيادة في الوقت ، الوقت برضه لتقضية الأوقات أكتر مع الأهل والاصحاب وحتى وقت أكتر للنوم مثلا